Tatta ji lanjari na ibu rumah tangga jari nakke pa'pasangku injo mange ri anak-anak a se're ji angkua <hesitation> nak assikola ko haji-haji paka tinggi i naik sikolannu na kulle todo nu angka-angka sikiddi deraja' na tu toannu kapunna anre ki sikola tala na angga ki tau tu maraenga na kuarang ajara na apaa na kurang ajarri jaki parang ta tau, na lisak-lisak jaki